Ny vorona indray dia eny amin'ny habakabaka eny no mifampisiotsioka dia samy manana ny feony, dia efa mahalala ny fomba hifandraisany ny samy vorona.